<noise> bu fekkee am na dañ koy compter, am na lu ñuy mun ti xam ci àdduna waaye nag dañ koy compter. <noise> Nekk ci bànneex presque <noise> tey boo seetee tele yaa ngi fii si jàmm, am na ñu nekk fële ñu réew ma yore ay milliards milliards mosuñ ko am coono, tey ñu ngi xeex ay bombes, ñu ngi daw bàyyi seen doom yi, seen jabar ñu ngi dee, ñooñu tey bu fekkoon ñu ngi si woon démb si jàmm, tey <noise> nekkuñ si jàmm. Doom mu ngi daw yaay, yaay mu ngi daw doom, ana alal, ana néeg yi daanu daanu na, <noise> lolu amut sens. Ki defar fetel bi ak camion yi chars de combat yi moo indi lii yëpp, bu fekkee chars de combat yi ak missiles yi xamut, kon loolu du am, waaye ki defar loolu moo def lépp. <noise>